كلمة فليبين دي أصلاً جاي من اسم الملك الأسباني فليب الثاني وكانت أسبانيا محتلية الفليبين لقريب الخمسمية سنة والفليبين استقلت من أسبانيا سنة الف وتمنميه تمنيه وتسعين